Fomba fandrahoagna sakafo <hesitation> raha hitako mampiavaka amy kolosaigna hafa zao de ôhatra hoe fagnamboarana sinoa paty, fandrahôako paty a de <hesitation> mahaliagna anay le fagnanôvany fangarony satria mbôla tsy ary nohanoko fa itako aminà tele foagna de mahaliana ana de ôhatra kô le fagnanaovana <hesitation> fagnatao akoho tono regny atao agnaty lafoagnary regny de tiako hita kôa mahaliana ana fa mbola tsy nataoko